Da tena nisy fiatrekany tanatin'ny fiegnan'olo tao ny kristianisme da ao koa ny joudaisme da aoa koa ny Isamy fe la ny fombandrazan'olo agny moa da ao avao ny salomonne de sage zao da da ao avao i emène zao, ao ny royaume Abicini izao ny fombandrazan'olo angy.